חוץ פון מאכן האניג קען א בין אויך העלפט עס מיט די.. איינזייען נייע.... <hesitation> איינפלאנצןע די פ <hesitation> בלימן און מאכן זיכער אז זיי קענען גוט וואקסען און ס'איז אויך גוט פאר געלט פאר מענטשען מיט קליינע פארמס.